hvað tóku fulltrúar sýslumanns allt fémætt vélar traktora allt nema eldavélar og ísskápinn konan stingur af með bróður hans og búskapurinn á leið í vaskinn

göngu sína hér á RÚV á annan í jólum þar fylgjumst við áfram með lögregluteyminu sem sló í gegn um allan heim fyrir þremur árum þetta er Víkingur sonur hans voru þeir nánir

gaman að koma til baka heldur karakterana

og fara áfram með þessa sögu markmiðið var að reyna að gera betur

mig langaði til að nota tækifærið og fjalla um eitthvað sem skiptir mig

máli og nota

án þess að tapa

að fjalla um viðkvæmari mál eins og Ísland og landvernd en ekki

út frá politically correct vinkli oft verður þegar maður er að fjalla um svona þetta sem við köllum góða fólkið verður svona málum mér fannst gaman að sýna manneskjur

í margbrotnu ljósi síðasta sería gerðist

í myrkri og snjó nú langaði mig að opna þetta meira stækka sviðið og

Bergsteinn Björgólfsson stýrði öllum tökum í fyrstu

í hausti sem gerði okkur lifið ansi erfitt vegna þess að veturinn varð ansi snjóþungur og miklu meiri snjór en undan við vorum að berjast við of mikinn vetur í öllum útitökum sem voru flestallar á stór Reykjavíkursvæðinu og þurftum þess vegna að fara inn í stúdíó redda okkur í kringum það en það gekk allt upp á endanum er þetta útaf þessu sem gerðist fyrir utan Alþingishúsið já ég þarf að fara norður og hitta fjölskylduna ókei núna það sem var sérstaklega ánægjulegt fyrir mig sem leikara en líka

áhugamann um ófærð var að fá að sjá meira af þessum gaman hjá okkur Darra á setti vorum mikið saman maður gekk að einhverju vísu búning sem maður passar í úlpan sé stór það var ein kona í frábærir í þessari seríu sérstaklega þegar líður á hana sem ég er rosalega stoltur af þegar við hittum hana er hún orðin lögreglustjóri á Siglufirði tekur á móti Andra sem er fluttur aftur til Reykjavíkur ég

farið meira inn í hennar persónulega líf

hennar og svona og það er gert í þessari seríu

réttir fórum upp í

alvöru réttir með þá leikara sem við gátum Darri var ekki á landinu og hann var í þessari senu

að skjóta okkur í kringum það og ljúga honum svo einhvern veginn inn í senuna það gekk allt upp og var algjörlega þess virði

að sjónrænt var þetta algjör snilld að sjá sjá kindurnar streyma niður svarta sandana

fannst hún geðveik og

mér finnst rosalega gefandi að fá að styðja unga leikstjóra sem eru að taka fyrstu skrefin sín eins og með Börk í fyrstu seríunni svo breytti heilmiklu fyrir mig

evrópskan markað fyrir mig af því að ófærð varð

í framhaldi af því hefur þetta haldið áfram að berast um heiminn maður hefur alltaf vitað hvar ófærð er

frá Indlandi eða Ástralíu og fleiri stöðum það það gerist mikið í þessari seríu mér finnst það skemmtilegt ég vil hafa krydd í tilverunni mér finnst oft menn

sjá ekki hvað er mikið að gerast

að gerast á Íslandi síðustu árin þetta er alveg klikkað ef maður horfir í kringum sig ég sé rosalega mikið af litum og

að gerast það skemmtilegasta sem ég hef lent í þessu ári

að ég var úti að borða á einhverjum stað og

hún segir ertu leika í íslenskri

já þá var það kona frá

í Suður Afríku

segja meira en margt þetta er búið að fara út um allan heim og